لو احنا في عالم مثالي الكل يقدر يحدد هو وين يبغا يعيش وفي أي بلد يمضي حياته، لكن احنا ما نعيش في عالم مثالي. الناس اذا تبغي تقدر تعيش أي مكان تبغي، لكن صعب طبعاً ان الواحد يهاجر ويغير يعني كل شي حوالينه ويتعلم لغة جديدة، فهو الواحد وهمّته، اذا هو يبغي يعيش في بلد ثاني على كيفه. يعني هاذي أرض الله واسعة.